Yasi ara poti pe yande puere yamo janga baepoti re esa jayae ou obae biakatu yandeve jaema opama ñaneremiti reta ipoti ye oi yande